Dulana tohota basaya huluwa fita aimafwa, <hesitation> fita mam soakra kai ana. Amholo yaa li huan bota. Bota huan ara ahuayni abuna ara, esan anin kukuisama. Kukuisama alil ara fona. Ara fona huan, botono, li huan amwele. Mutwa amwele. Amwele huan sul am tebu, wabala luman, am tebu wabala oro. Luman am laa. Luman am bakmalati tufela am'ai. <hesitation> tohotama amhili heloy huan, ambolo. Ambolo huan, sikit ane ane, ambele ni amra. Uff ufai lanam, aa ham hakalay, am hili. Am hili huan, ham hakailaira amra huma nainime, leu hue ne se etula. <noise> lalamau ara esan hose huna luma sekte sekte hosi huna ni ufaya, <noise> nalama ira ara esa anin di'al. Luman se huna ho, <noise> sehuna ho sekte sekte, seleb <noise> ufaya matula. <noise> basayama se huna se isi kesekte sekte, hose lepufaya tulate hate luma se, huna ufe nha ara isi neme arobene ho abohe nira. Nira he se isi ho, kesne kesne, <noise> iha anin arafona sihile heloy, si buba. Si buba ara isnamau se'ai. Nee seote nedial ira sihala feraa, ara kaina anin, luman se isi se isi sekte sekte. Luman se, sehuna alilbalute. Hosi sa'af yaji iha anin, ara esa di'al. <noise> hulua anin ara esa di'al, loy sehili sibik ara sekta maun, ne taraktaira mala'u. Si ara sekta ma heloy huan, simu sifu sehakalaira. Sehakalaira huan ita un maira, taraktaira malau <noise> holot taube sol taititam. <noise> burala anin sehuna, se bata alilbaluta. Loy huan ara <noise> sehuna ara sekte sekte mesile esan anin ufaya tula. Um borara anin, borara anin se huna ufaya tula holo silebu.